Sɛ esoɛr anapa a hyehyɛ wo dwuma a ebedzi no da mu no nyinaa mu yie na gya ber kakra a edze bɛyɛ akenkan. Sɛ iyi kɔ do nkotsee a ɔno bɛma ma dabiara ebenya ber a ɛdze bɛyɛ akenkan no bi. Mpɛn dodow a ɛreyɛ kɔ w'enyim no, ɔno so na ɔbɔboa ma w'akenkan so edzi mu.